Laã juánhãjnanà tùhå joà guiohàguiohà mole nonê ziaã mønâ lánã jnanà mole ziaã tienda guenå pahâ jnanà jmonå minhà preparar nonê ziaã mønâ tøhê tsaíã mole jonã iã ziaã tienda lahâ tienda <noise> diconsa iâ nonà ziaã mole mole soledad jonã laã nenã juáhã jnanhà mole jonã nénå ziáâ lùã tope minhà lùã jmánhã çounâ joà çilo iã jonã jmonå jnanà preparar niúnâ jnanà nénã tonå jnanà jmánhå çínã maùnã jmaønhå minhà jmánhå çínã maùnã jmaønhå minhà tonå jnanà çounã joà siâ çuaà aunå çounã tonå jnanà çounã joà siâ çauà jonhå siâ çauà jonhå bahâ ñanã manã çounã jonê siâ çauà aunå jonã jmonå jnanà raâ tsùà ninâ søã láhå jøè jonã mønâ tøhê mánhå çóâ jmaønhå tsùà ninâ søã jonã dónâ jnanà nénå jonã dónâ jnanà nénå jonã tiúnã jnanà siâ çauà jonhå tónhã jnanà nainhå guiaå iã aâ aâ minhà chíhà mønã nonê jonã joúnâ chiâ çauà jonhå jonã nénå iã jonã çønhå jnanà jmaønhå jonã nainhå nainhå nainhå guiaå iã lùãnenê jmonå jnanà mole çønhå jnanà nainhå guiaå mønâ tøhê mánhå çønhå jnanà iã jonã nainhå nainhå guiaå nenã jmaønhå iã manã raâ donà jonã iã jonã manã çønhå jnanà mole iã çáhå iâ liaà jnanà jonã nénå Guiaâ jonã jmánã minhà mole líã iã jonã tiónhå jnanhà mánhå çounã chocolate tiónhå jnanhà minhà aâ çuuà tiónhå jnanhà minhà ñinâ nionê onã jmánã mole jonã líã jmonå bahâ tsouã laã laã mole nonê manã jenè jnanàláâ tsouã cacahuate láâtsouã cacahuate lùãmanãpaùhå jonã cacahuate tiuã tonè zøà jonã toè tsouã ninâ guiaå toè tsouã toè tsouã galleta toè tsouã tsouã tsouã çahà toè tsouã chile ancho jonã toè tsouã chile chile aunå líã niónhã tùhå joà guiohà mole jonã lahâ manã jenè jnanà jmonå tsouã jánhå taã jnanà manã jmonèmole onã guenå laã nenã jenè jnanà jmonå søã jínhå bahâ iã jonã iã nenã jenè jnanà jmonå tùhå joà guiohà mole nenã taã manã jmonè jnanàguenå guã tià mole iã lùã jmonå tsouã laàguiaâ láã pahâ jnanà mole guionâ iã jonã laã nenã manã jenè jnanà minhà guaã jenè iâ manã ðùnãpahâ jnanàjenè jnanà toè tsouãláhå jøè neinâ iã nenãtoèláâ tsouã minhàláhå jøè iã jiáã manã jouã jonã nionê Láhå jøè iã jiáã manã jouã tohå tsouã jeê mole nenã laã nenã bahâ manã jenè jnanà lahàçounã nenã pahâ iã juanhà jnanàçounã nenã iã manã jenèbaâ jnanà nenã iã siâ juánhå jnanà nénâ laã çounã nenã pahâ lùã juánhã jnanà tøhê joà guiohà mole nenã manã jenè jnanàlaã enã juánhã tùhå joà guiohà mole nenã toè láhå jøè pahâ tsouã aunå nenã toètsouã tsøà ninâ guiaå jánhå taã tsaíã jaå taã tíanã ninâ guiaå chaùhå aunånenã ninâ juáhã çounã léhå toè tsouã toè ninâ guiaå tsouã cacahuate toè ninâ guiaã baâ tsouã maùnã maùnã lahâ mønã chahåmønã chahå jonã jmonå tsouã mole nionê toè ninâ guía bahâ tsouãmmm galleta tounã ðuínhà nenã iã jonã jmonå tsouã guiâ mønã nonê iã jonã jmonå tsouã guiâ nonê mønâ tøhê mánhå toè souã láhã jøè iã nenãjonã manã dónâ tsouã iã jonã manã dónâ tsouã láhåjøè iã nenã láhåjøè iã juáhã ingredientes nenã jonã manã dónâ tsouã nénå iã jonã manã jaínhã mole láhå jøè iã jonã guiánhã tsouãjeê nenã laã nenã bahâ manã jenè jnanà jmonå tsouãlahâ laê mánhå jnanàjáhå taã jnanà jmonå mole guenå taã jnanà manã jmonèn guiaâ jmonå mole nenã pahâ jnanà guionâ mole Manã lùã manãlùã ðanãpahã jmonå jnanà minhàchoúnà guionàn líã çínhã jnanà naínhã guionà lahâ laã nanã pahâ juánhã jnanà tùhå joà guohà mole nenãtoè paâ tsouã tùhå iâ lùâ saihàgalleta saihà cacahuate saihà tsouã çiónhå nonê jmonå tsouã touãtsoå iã nanâ nenã taã jmonå tsouãçiónhå nonê laã nenã pahâ juánhã jnanà tùhå joà guiohà mole laã nenã pahâ jmonå tsouã mole nenã çounã nenã pahâ juánhã jnanàtùhå oà guiohà mole nenã